أما أحب قوي ساندوتشات الجبنة <hesitation> السايحة كدا. بنجيب رغيف عيش، أي نوع عيش إحنا بنحبه ونحط فيه نوع الجبنة سواء رومي أو أي نوع إحنا بنحبه، وبعدين نقفل عليها الساندوتش وندخلها في الميكرويف لغاية ما الجبنة تسيح وناكلها مع أي نوع خضار.